Kèd, ibà, itá, ináng, itièn, itiòkèd, itiábá, itiá itá, ánánkèd, duòb, duòbòkèd, duòbèbá, duòbètà, duòbènàn, èfud, èfur'kèd, èfur'èbá, èfur'ètá, èfur'ènàn, èlib, èlib ne kèd, èlib nè iba, èlib n'itá, èlib n'inang, èlib n'ifiòn, èlib na itiòkèd, èlib n’itiàbà, èlib n'itiáitá, èlib n'usukkèd, èlib yè duòb, èlib nè duòb kèd, èlib n'duòb ètá, èlib n'duòb ènán (), ábáh, ábá n'kéd, ábáh n'ibá, ábáh n'itá, ábáh n'ináng, ábáh n'itièn, ábáh n'itiòkèd, ábáh n’ <hesitation> (s) itiábá, ábáh n'itiáitá, ábáh n'usukkèd, ábáh n'duob